Bueno yä'ki ispäkpatät este tzyi'mtzyi'm'une', po'ki'une', ispäkpatät a a <noise> a'ksyi'une, ispäkpatät paloma torcasa, ispäkpatä estee estee paloma estee de gallo cimarron, ispäkpatä estee tajpi, ispäkpatä ju'ki, ispäkpatä est jo'nyune mas tzye'ta'mpä y lo demas mäjapä es de la jää ju'ki.